أنا ما أدري شلون غيرت الإطار لأنه ما أصلي غيرته بس أعتقد إنهم يرفعون السيارة أو الدراجة <hesitation> يعني بإستخدام هذا الجاك بعدين يفكون المسامير يخرجوا هذا الإطار القديم ويشوفوا وين المشكلة لو حلوا المشكلة بيرجعوا يحطونه ما في يعني ما في منه أمل يحطون الإطار الجديد ويثبتونه بهذي بالمسامير.